Sohõ cin jirbi no araŋ na ay hã day kani awa marje kaŋ ay ga te hara marje kaŋ ay ga te ay go ga kani. Toh sohõ da ay furo jirbi guru yagga wala a hakku haŋfooyaŋ ay ga di iway ay go faakaray ay man furo jirbi. Toh da ay furo guru way jirbi ay kani zuwa guru way cindi hinka ay ga hin ka tun kay ka fatta ka'ka taray ka windi-windi ay ma ye ka'koy kani. Da ay te hara fo kwaine ay go ga jirbi kwaine ay ma tun kay hala ay ma te hara hinka ay go ga kani ŋga mo kwaine ay ga tun kay ka windi-windi. Zama sohõ zamano kan ra ir furo manci zamani hanno no kaŋ ni ga koy kane ni ma kani ka jirbi ka kwarro kala mo ma bo ni go ga kani toh wadin man te. Da jingarey wate to ma tun kay za lokaco toh ni ga tun kay kin jingarey lokaco te amma da ni ne ni ma kani ka jirbo gana toh ni si tun ka du susubay jingarey ka te ba lokaci kaŋ ni ga baara. Amma da ni tun kay za da hinay ni ga ni jirbo te matekul kaŋ ni ga ba din ka ni nin jiŋgara te din ga ba ma ye ka'koy kin jirbi te. Amma da ni na jirbo gana ni di a si te ni ma ne ni ma tun kay ka jingara te lokaco kaŋ i ga baara ni ma te. Amma din tun kay jirbo din ni na jirbi sintina te toh a teeyaŋ day nooya a ga boori.